أتمنى إني لو أتعلم اللغة الإسبانية ، هي لغة جميلة وسهلة التعلم، و كمان فيها ثجافات متنوعة، أحب الأغاني الإسبانية وأتمنى أجدر أفهم الكلمات وحتى أتفاعل مع الناس لما يكون في دول ناطجة باللغة الإسبانية، هذا الشيء بيكون شئ ممتع بالنسبة لي.